Panggala raka-rakan a, tura ikan fanasfanas a. Panggala ra iwa taka i tura niu a i matelas. Dasingelar bua taka turakofi ra ira matelas waluk, mole panggala iwa le darakan i bua baru a tamaton taka tura ikan tumis-tumis a, ni matelas i matelas nagamari a fanga woun-woun i ababis loka. Panggala raka-rakan iwa, dawei ira nasufil nia likit dawei sebi fua, damaton datotak-totak a namuli a tew tolu te, te fat, datotik i bua balanga lomin a. Balanga iwa falabon le datuk panggala ra bu ar lomin a Damaton datunggu-tunggu a minit, <hesitation> lim te, uca panggala i masak. Dawalan bo mari balanga ra, dataru ata mejara tura ikan fanas-fanas te ikan sisira te, niu te, panggala iwa ne tamaton taka ira tu tura <hesitation> niu, maresan, matelas ababis. Le paanggala ra iwa, ni <hesitation> panggala iwa dawei laet tura ni matelas a mo. Le dawei suami ra tura ni matelas ira kufakawai jatei loka.